ⴽⴻⵏⴻ ⴱⴰⵜⵏⵉ ⵀⴰⵜⵉ ⵎⵓⵀⴰ ⵇⵓⴷⵙ ⵉⵜⵙ ⵜⴰⵏⴰ ⵀⴻⵡⴰ ⴷⵉⵎ ⵉⵙ ⴻⵏⵉⵢⴻⵜⵜⵉ ⵉⵉⵀⵀ ⵎⴰⴷⴷⴻⵀ ⴻⴻⴻⴻⵀ ⵔⴰⴽⴽⴰⵏⴰ ⵙⵉ ⵎⵓⴰⵀⴰⴱⴰⵜ ⵢⴰⴷⴷⴰ ⴳⵀⵉⵏ ⵙⴰⵇⵇⴰⵙⵏⴰ ⵉⵍⴰⴰⵜⵉ ⵙⵉⵡⴰⴽⴰ ⴷⴰⴽⴽⴰ ⵉⵏⵜⴰ ⵣⵉ ⵙⵉⵢⴻⵙ ⵜⵉⴽⵉ ⵡⴰ ⴷⵓⵎ ⴻⵏⵉ ⵏⵏⵉⵢⴻⵜⵏⵉ ⴻⴳⵉⴷⵏⵉ ⵡⴰⵙ ⵙⵡⴰⴽ ⴻⵏⵜⵉ ⵉⵣⵣⵉⴽⵉⵙ ⴻⵏⵉⵎ ⵏⵉⵢⴻⵜ ⵎⵉⵢⴻ ⴰⵏⵜ ⴽⴰⵡⴰⵜ ⵡⴰⴰⵜ ⵜⵉⵍ ⵎⵓⵀⴰⵔ ⴻⵏⵜⴰ ⵢⴻⵜ ⵎⴰⴷⵓⵏ ⵎⵓⴽⵓⵙ ⵙⵉⵙⵉ ⴽⵉⵏⵉⵎ ⵏⵉⵢⴻⵜ ⴽⴰⴼⴰⵔ ⵏⵉⵢⴻⵜ ⵜⴻⵜⵜⴻ ⴰⵔⵎⵓⴽ ⴽⵓⵍⵓⵡⴰ ⵜⴰⴳⴻⴻⵎ ⴳⵉⵏ ⵜⴰⵔⴰⵙ ⵜⵓⵀⴰⵜ...